Prima dë fe cözi le lentìe ëntà büteie a bagn, magari la seira prima o comuncue cuai ure prima, pöi cuand al e ura dë mangé, t'ie büte ëndrinta 'na peila, t'ie giunte ën po d'acua e cumincie a feie cözi a cit fö. Cuand a i manca d'acua ëntà ricurdese sempre dë giunteine ën po së no a brüzu